لتحضير طبق سلطة فواكه اول شي احضر فواكه متنوعة مثل التفاح والموز والفراولة والبرتجال وجطع الفواكه الى قطع صغيرة وحطها في وعاء كبير عشان تعطيها طعم احلى ممكن تضيف شوية عصير ليمون او عسل وبعدين امزج الفواكه مع بعضها برفج عشان ما تتعجن وممكن تضيف مكسرات او زبادي على الوش